Iya fiya ya akili umumu tuwe <noise> wako ikutaikiwa kwanaa umuntu utizwa kumbano na mambo maipe nduta kukumbana na mambo maipe kila wanda uku kumbana na mambo mazima <noise> yani ni akili yaku kwene mapela ikutawali kuombi kazi kuku tawala lakini nduku kumbana na mambo maipe ni afya ya akili yako kwene yani mapela imvulu ngane mvulu ngane mwino kiasi kwamba ungaza umuntwanji kondoloka ufwe zuwa pamu kunduya mukwe ajini una nukunukuya inyonga kwene kwa hio iyafia ya akili <noise> vini kutaki kutakiwe mutu panu tenzi yanya nungwi kukwi kuishukuru kukufula ziyonsi utakuchula chimwi ndichi nawalo nduku liuzana chila pawi apo na papi pii utizi wazana chili kutali niya akili yakokwe ni mapela ngili ni afya nzimuwa wakati wonsi huwa <noise>